Li padeddi ca utilizzu iu sunnu mmiscati: antiaderenti, azzaru e ghisa. Ma ci sunnu padeddi ca iu preferisciu e chissi sunnu di azzaru e ghisa. Li preferisciu pi lu semplici motivu ca sunnu chiù boni pi la saluti pirchì 'un lassanu jiri tuzzaredda di materiali mentri si cucina comu pi esempiu li padeddi antiaderenti quannu si riganu.